Sy de maro mafantatra zao de ôhatra zao sakômanga de <hesitation> ampalibe, vaotsirindrina vaondrafia, de ôhatra ndraika zao legioma sy de maro mafantatra baranjely a <hesitation> sôsety.